Mbaetƚ se aikua kavi kua verdura reta jare jaƚva reta jaeko ikaviesa yau porque jei reta ikavi ndaye kua reta yande rete peguara ñanemiari yae ñai acelga, remolacha, espinaka, yande yaikua paveñoko yandeko ma ñanerëta rupi oyekua iruva reta tembiuno jaeramo ikaviñoi kua kuarupi yaesa tembiu jare mbae jaƚvareta ñanaro vareta yau